Ẹrẹn wo gin wo fe ofo onobi rẹn wo fẹ ofo onobiren usé bo ko wori ni ara onobiren ti wo fe ofo ro urun gidije onokeren gin wo fẹ ofo onobiren use wo wari ni ara onobiren wé obiren do ka ne usé di onobiren si kuri inoli osa biri ore a gbe eko gba te bi ọnọkẹrẹn do eju ma ma wo kin ọkọ re aghan gwe itse egbe ti wo té gha ni inọli biri ọware biri iyẹrẹ usé oronron usé wo wa ka ko so onokeren to fẹ fi ẹ ni ode wé ké o ma fi ẹ usé ti o mari ni ara rẹ o gba ri wuwu o mase oron ron onta ti a ko or ti o kèlé gba ọrọnrọn eko ni inoli owa biri ore onokeren wé kari ee uwo ome wo rele sandi aghon gba sé o biren wo ne usé wo nó mi bejuto oko re biri wo ne ogho use ghan dede fenefene ọnọkẹrẹn wé ri ni ara o gba uwo gba wọ uli ọkọ biri obiren And oko biri ondobiren ma wi inoli di aka ne ino ọkan aka mi ino mu tere gbe oka <noise> urun ki urun to don uwo wo ka gin gbe ọkọ ne tio dọn ọkọ wo ka gin gbe rẹ aghan ka sé ino kanyore tiobi ọnọkẹrẹn we oré wo sé gbe re oré kẹrẹn ti obi onobiren wé oné keren o sé gbẹrẹ wo ka fẹ ọfọ uwo ti o sé onobiren wé wo ka fẹ ofo ira ọkọ re téri inọli oko ti wo ré wé éè sé oko re nọkan wo do <noise> irẹyé ti o wi inoli wé dede fenefene ren owun wo do owun ré sé oko re uwo ọnọkẹrẹn wé kẹrẹn ubo ti wo kele gba onobiren keren éè sé re nokan aghan dede fenefene wa gba muni ara téri uwo é si ighan ti aghan do mi ara gba yon ni ara okeji dẹ a ka mu oritse ni egbémé ji aghan <hesitation> itse gba fo ofo oritse ighan dédé wada ghan n ama gin gin éké ka eao ọkọ biri obiren ka ké but éké wé ma wa ma je di odé okéèta gba settle ara ghan owun ré si inoli oko biri ebiren éké a ti wa ọnẹ to gin eke éè winọ té kun éké la ti wa urun ti mo ri ni ino inolo oko biri obiren di aghan kalo ni ara gẹrẹ Ekè wa settle wa urun ki urun ti o ma wa biri oma ghan sé ira ọkọ rẹ terẹ rẹ use ni odé wéè wa wi oil oko re gingin ọkọ rẹ gbo yin wo na ja ni ọbọn ee sé ọrọn aya rebi uwa ni inoli wee gbo wo gba gbo wo wo ode gba sé unu ti éè san gba ren uren ghala ghala gba sé urun ti ee san gba ja ee se urun oko so that unun ni urun ti áà sé dede fenefene ka sé inọ ọkan